Vixhi yunati chí kó kuyité kitete kañan tiche, nriakanyu tiva'a tian nrukuñatí ti'á nrukuñati, ká dukuñati kundo yukin nani ña xhidajiani yukú yoti, yukú kuii yo'o tite, vatin kuati xhi nrá kuti ndú ahi vá'a kuti ndú ahi nrá ta voca tivati ján, jan nrukuñati kañati ñan yukú yo'o ti'á yo'o vee ti yukú kuanti kuanti xhimeti tadiyuonti vaya yu'u nati'á xhikoó hu yuté, yu ojá ján kaña xhini, uj. <hesitation>